ס'איז א גוטע זאך. און די ראלע פון ק- פון מאכן א קאמפראמייז מיט אנדערע מענטשן איז זייער גוט. ווייל אזוי יעדער איינער האט זיך זייער מיינונגען אזוי מ'שטעלט עס צוזאם איז עס גוט.